Iriokpa mele se̱ ooo aghariore aghi kpolo aghi ruba wi-muegbugbo wi ghar gbiu yu gbo du wor yan fie ran wi fie ran wi vui gai wi wue̱ wil ghiu yu-gbo udo loembi noruwugbe kike oo before we ko gha do wa we̱ gha ghiu fo de wei mie sun nor rugbo kike kike fo wigha do wa re wei mie sun nor rugbo kike kike fo wighe do wa wei gha do wa wil miu bel gha do wa wẹ gha do wa re wi dno bhe-gualeba- nu we̱ ya e̱ we gha le bar fo wei bhe lobhi wi hokpon wil samen wil wue mhi keke na u we̱ ghu lue fo egho to ghare we, bhe fre ren we̱ bhe gualeba egbhota we̱ bhete whe gha e̱ fo wei bhe lo bhe gha segogi ihiumi wei bhe ho bhi wel raba wel kpolo ibhi ma wel ekue lomhodor leka-ghe e̱ fo awo diro san la-or eka ghe no kpra fo eka ghele mam before ekue ila-or <hesitation> because ogho dor